<hesitation> සිකුරාදා දවස ගත්තොත් මට මතක් වෙන්නේ ඇත්තටම මුස්ලිම් ජාතිකයෝ <hesitation> පල්ලි යන විශේෂ දවසක් විදිහට. මොකද දැන් ඇත්තටම ඒ දවසට අපි නගරෙට ගියත් බඩු ගන්ඩ ඒගොල්ලන්ගේ කඩ ඔක්කොම දවල් වරුවෙ වෙලාවක් තියෙනවා වහලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඒගොල්ලෝ ආගමික දේවල් වලට <hesitation> යාච්ඤා කිරීම් වලට ඒගොල්ලන්ගේ මුස්ලිම් දේවස්ථාන වලට යනවා. ඉතින් එතකොට ඒ වෙලාව <hesitation> ඒගොල්ලෝ කරන ව්‍යාපාර වැඩ, ඒවා ඔක්කොම නවත්තලා ඒ වෙලාව ආගමික වැඩ වලට තමයි දෙන්නෙ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම සිකුරාදා දවස්වල හොඳටම දැකගන්න පුළුවන් අර ලොකු <hesitation> ව්‍යාපාර කරන ඇඳුම් කඩ පවා <hesitation> ඒ දවල් වරුවක ගියොත් එහෙම ඒ කඩේකට අපිට යන්ඩ බෑ ඒවා වහලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් <hesitation> ඒක ආගමක් හැටියට ඔවුන් ඒ කරන්නා වූ, දක්වන භක්තිය ඇත්තටම <hesitation> අගය කළ යුතු දෙයක්. ඔවුන් ඒ කරන දේ. ඉතින් <hesitation> ඒක <hesitation> සිකුරාදා දවසක අනිවාර්යෙන්ම දැන් අපේ රටේ වගේ නම් අපිට දකින්ඩ පුළුවන්.